أتوقع بالتاكيد أن خوياي بيوصفوني إني شخص ودود وداعم وأيضا أمتلك حس الفكاهة وأحب مساعده الآخرين وأكيد بيذكرون أيضاً اهتمامي باإاستماع إليهم ودعوي- دعمي لهم في أوقاتهم الحرج’ وإني أكيد متواجد في أي لحظة يحتاجوني فيها فاتوقع منهم هذه الاشياء.